सबै जनावरहरु ले मानिश जसो भावना महसुस गरसक्दानु । तर उनरो ब्यक्त गर्दया तरिका मात्र फरक हुन्छ, जसो हमि कुकुर कै कुरा गर्देया हो भन्याले, जसो कुकुर को बच्चा मरलो के होलो भन्या पछा उनराले आखा बठे आशु झड्डानु, तर उनि मान्स जसेरि जोरले चिच्याइ कराइ मात्रै गरि नाइँ सक्दा तर आफ्नो भावना चाही महसुस गरिसक्दान मान्स जसरि ।